. èjo̱ áchelé ubakásen, akṕa ńkpọ áde ámi ijém iśo̱ Awaśi àke ánan̄a àmi ńkud usielé àde ké ǹtak àm, nḱude ućheḱ àwo̱lo̱ udèh agwo̱ udeh àtta àlu uǵwém àgwo̱ kè ntàk àmí àmì ḿma̱ déme ubakáse mmejem iśo̱ Aẃaśi ké mmi adinaḿ ámi nse nkà itie ùkpo̱no̱ Awasi ubakàseṉ kèbèh àde, àde am̃i nlichè ùfok ami la̱ ńkpo̱ aba, ḿme ńto̱k agen ǹna eda eka ufò̱nmed, ńa Edia ńkpo̱, ami nde áli be̱ń aḿmo̱ ńkésuo̱k kè ufo̱kńwéd. ḿmayo̱n ǹjen nli, kelikà njen itie ḿnubehei ñke kwòko̱ usun ntàn ikò ńno̱ Awaśi nśio̱k ńtie m̀bed mme m̀boń sè íwilì ḿbo̱ ke usen ide àfo̱n àde làd kè àmj kud na agwo̱ àduk à l i i ńah ami ńun ńam nkpo mme agino̱ ńah eńun èbọh ḿien nkpo èdep àmi ńkud akuk ke usen ide, ka na nkud nkud ke uson ide. Nnaba tutuu anye aguo nnvwi ke aton ake ndidia, ami mmo ndaka, nna jemnkpo siba rvn ndia, se ntok ejen ekelung edia, nnadia, ugweme emanun iyono nwed lli nnalung nkene ndia nkpo. . Ńnuwi, ńte ýo̱n ńlií ìtie ńubehe ńali dià ńkpo ńuwii, ìńun ińo Awasi èko̱m, iduḱ idàp nno̱ho̱. Mbo̱ ke úsen íde ade úsen áke áto̱no̱ ḱe ńtak atulo̱ ajìd iḿikem ímidia nkpo̱ use̱n ide, ímik̀ud n̄cho̱n ídem kè usèn id́e, iḱo̱ i baha, ágwo ibène̱ ágwo̱ iḱa ítie íko ágwe̱d kè ùto̱ usen ade afon.